गोजाइना रुप्प्या भ्याबेला मह‌गा रेष्टुरेन्ट झान्या मन लाग्दी छ । गोजाइनो एक रुप्प्या नभ्या बेला सस्ता सस्ता रेष्टुरेन्ट झान्या मन लाग्दी छ । गोजाइनो दुइचार रुप्प्या बढि हुनु पड्डोछ वछी चिया लै <hesitation> निक्काइ रेष्टुरेन्ट निक्काइ मह‌गाइ धेग राम्रा चिटिक्क पणेगा रेष्टुरेन्टमी झा_गैबन खाउ सुनसान आनन्दले मन रमझम अरु भनी मान्निनोछ । अब रुप्प्या नभ्याबेला त खाल्ली यसा मह‌गा रेष्टुरेन्टमी गैबन क्याद्दो रुप्प्या मात्र नास खाल्ली उस्सै क्या झाउ भनि मान्निनो छ । अब रुप्प्या गोजाइना भ्याबेला त अब मह‌गा निक्काइ काइ धेक्कीन्झाइ बाइरबट हेद्दालै झाउझाउ भनिमान्निन्या भित्र गएपछि त सुनसान आनन्दगो मन एगाठाउलाइ बसेर अब चियै खाइबन आउ भन्यालै मन शान्त हुन्या सन्तुष्टि हुन्या हुन्छ । रुप्प्या भ्या बेला कइले कैलै झानाइ मन लाग्दो छ मुखी लागि । अब ता नयाँ नयाँ कुणो धेक्किन पाइनो छ । नयाँ नयाँ खानेकुणो चाख्त पाइनो छ । नयाँ नयाँ माइसहरु हेद्द पाइनो छ । अब कासाकासा माइस आउनाछन् कसो चालभाका हुन्छ भनिबट कइलकाइ झानाइ निगो लाग्दो छ मह‌गा रेष्टुरेन्ट लै । अब पैसा नभ्याबेला भन्या रुप्प्या नभ्या बेला भन्या अलग कुणो भ्यो त्यो । झान लै मन लाग्दैन । तेसै हो।